Kur shkoj n'punë, unë e marrë çantën me veti. N'çantë kam krejt dokumentet e mia personale, si kredit kartelat, letërnjoftimin, mandena aty kam çelsat e kerit, çelsat e shpisë. E marr llaptopin për, se m'vyn për punë edhe një fletore për shënime kshtu t'shpejta. Mandena kom edhe lapsa me veti, poashtu edhe telefonin se m'vyn për me folë me antart e shpisë ose edhe me punonjës të tjerë.